ایرلنډ یو ښکلی ټاپو هېواد دی چې د موسیقۍ، شاعرۍ او کیسو له پلوه دیره اوږده مخینه لري. خلک یې خوښ، دوستانه او د خپل کلتور او ژبې سره مینه لري او همدارنګه او ددوی دودیزی نڅاوي ډیری مشهوره دي .دا هېواد همداراز د خپل لرغوني تاریخ او اسطورې بډایه میراث لري چی ددی میراث په لرلو سره نړیوال شهرت لری